मेरे व् नी भी होता वोये, बीजेपी कद दियाँ रिकलेड तो थिर कई कहेंगा, चलो यार, अपने तो बीजेपी कद दियाँ। जीत दर रहे, काम भी बीजेपी अच्छो कर रहे, सरकासे किये, वो होता है नहीं नी। फिर वो देख गई, वो भी चेक करे, फिर कहा रहा यार भाईया, <hesitation> कमालत पाईप फुटेल पर हम इसने पाईप कई लीने ने दुखान पर ठवंगा। द्दुखानवल मोलकाहँ भाईया, मैंको पाईप अच्छो वळो देही जेऔ। उका बाद सही साथ देख चेक करलेगा, अपने पचो पाणी नहां के लिए देखाँगा, पाणी वाने कई जगे सब डूर चेक करांगा पण, पे कपपई।